Maçet ftojëan dashurin çë kanë për të zotrat tue fërkuar ngrah atyre, tue kërkuar karicje, tue kërkuar ahtë dhe tue miellisur për ata.